في أحد الأيام، اكتشف طفل يدعى سامي بابًا في غرفته لم يكن موجودًا سابقًا، كان الباب صغير مصنوع من خشب قديم، فضوله دفعه لفتح الباب فوجد نفسه في ممر ضيق مظلم <hesitation> فقام بإخراج هاتفه ليضيء الطريق فوجد في الطريق مخلوقات غريبة وأحجار كريمة و <hesitation> كنوز و <hesitation> ذهب كثير وعصا سحرية.